हमनी के सहर में, महंगा रेस्टुरेंट में या फिर महंगा होटल में, एग वो कमरा के भाड़ा, जिगरा में की एक या दो आदमी रूख सकेजे, उकर भाड़ा हजार उपया तक अच्छे, और जब उसे जादे वेक्ती रूख जाएजे, तो उकर भाड़ा दू हजार उपय होजाएजे, और सस्ता होटल में, या फिर सस्ता रेस्टुरेंट में, लगबख पांज़ों से छोसों, दो आदमी के लिए, और हजार से पंद्रसों, दो से अधिक, या फिर चार आदमी के लिए होजाएजे।